Itaa fusu, ittaa daarorki fusuki kin, sey keɓa tep maaɗa awno-ɗaa, awno-ɗaa, anndaa, keɓaa dimension ɗum, nden boo njahaa taƴaa daarorki ki ngattitaa ɗonɗum. Daga ɗon sey ngaraa, ngatta, ngattitaa-ki, keɓaa silji ɗin fuu ngaɗaa, kaɓɓaa e nootihon cikenan.